Miȧŋ taìŋ nɛ wo yèye miɔ̀ŋ naim kòmò, mȧȧŋ wo jatù, mìŋ naŋ hȧi jɔùŋ, wo yèye miɔ̀ŋ jȧa è kɔ̀ȧ wa ɓùi yèye miɔ̀ŋ woȧ wȧȧŋ hȧwa mìȧŋ èe, mùŋ yaȧ naȧŋ hàì sùȧ jɔùŋ, wààŋ mùŋ yewe dìì nȧwèè, sèè mùŋ manaŋ maŋ jìkȧ muȧŋ bi ɓɔ̀ mùŋ dè fàìŋ nyùùŋ maŋjɛ̀wɛ, e keì jɛɛ̀jɛɛ̀ yèye miɔ̀ŋ naim woò tiŋ nii, wȧȧŋ yèwaȧ mùŋ yaȧ yèwȧ sùȧ dìì, wȧȧŋ mìŋ naŋ yèwè dìì, wo yèye miɔ̀ŋ naim kòmò ko ɓìègònaȧŋ, wȧȧŋ mìŋ jèè ɓìègònaȧŋ mìŋ naŋ hȧì jɔùŋ, miŋ gò ɓèmè fàìŋ nyùùŋ, wààŋ taìŋ nɛ ȧŋ naim fè dèdauŋ nɔɔ̀ŋ, wò naim ɓèmè, dèdauŋ nɔɔ̀ŋ naŋ fɔ̀ mìŋ gò ɓèmè fàìŋ nyùùŋ, wȧȧŋ weètii mìŋ woȧ wȧȧŋ muȧŋ nȧŋ yaȧ ɓɔɔwò miɔ̀ŋ, òfoo aŋ wùìyaum nyȧŋ gbiŋ ȧŋ yaȧ yɛ̀ɛ̀, muȧŋ nɔŋ nȧŋ yaȧ ɓɔɔwò miɔ̀ŋ mùŋ yȧìm sìwè, sèè mùŋ yewe dìì nàwèè, mùŋ haì jɔiùŋ mùŋ nɔ̀ŋ gììyè bɔwɔ, ɓɔ̀ùm giiyà bɔwɔ fàìŋ nyùùŋ, wȧȧŋ maŋ kàmè joum mauŋ gììyȧ bɔwɔ, e kìlȧ maŋ yɛ̀mɛ̀ muȧŋ bi diɛŋ, sèè mùŋ naŋ fòlò muȧŋ bi mùŋ naŋ hàì jɔùŋ, wo felaa naŋ hnè naum mɔ̀nɔ̀ŋ, wȧȧŋ miŋ kuwȧ nɛ̀ŋ bȧ gbiŋ kɛɛ nɛ̀ŋ gbiŋ mɔnɔŋ mìŋ donȧiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ weèum, yèè wo naiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, mìŋ naŋ hȧì jɔùŋ, miŋ gò zùmò deèkpȧa, ɓɔmɔ mìŋ seelȧ wa, ɓɔmɔ miɔ̀ŋ, ɓɔmɔ miɔ̀ŋ ȧŋ naŋ wuŋ yaaì e jeèì mùnlaŋ nȧŋ wuŋ, mìŋ hɔɔ kùȧŋ mìŋ hɔɔ gòlò ka dèkȧ fȧȧ guùŋ Nȧȧŋ nìì lɛ sie mìȧŋ kpanya le nȧaŋ mìŋ yaȧ sìè sùȧ kpanya, mìŋ naŋ haì jɔùŋ yaȧim màŋ naŋ sɔ̀ɔ̀, miŋ nyimȧȧŋ deèkpȧa fè kpȧȧ dèè sɔɔ̀ ka gɔ̀ȧȧ jamo, mìŋ kɔ̀ yɛ̀ɛ̀ before maŋ kpȧȧ dèè, faniŋ miɔ̀ŋ nɔ̀ŋ wa kɔ̀ɔ̀yɛ̀ nɛ̀nɛ̀ŋ wo kȧmè tɛkì wo dèkȧ tɛɛ wo dèkȧim tɛɛ, wo yèye miɔ̀ŋ naim nɔ̀ŋ fè sùȧ lȧjiì lii ka hàì jɔùŋ yèè felaa naŋ fòlò weèim, yèè felaa naim mɔ̀nɔ̀ŋ, wo faniŋ miɔ̀ŋ naim mɔ̀nɔ̀ŋ, yèè aŋ naŋ maŋ nɛ̀im mȧŋ aŋ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ dèna, aŋ miŋ dènȧŋ, manɛ̀ŋ kpȧa, yèè aŋ naim kɔ̀ɔ̀ ɓɛ̀ faniŋ miɔ̀ŋ, mìŋ naŋ kɔ̀ yɛ̀ɛ, yèè maŋ gè bɔwɔ, taìŋ nii sùȧ yaȧ tììyè mental, è yaȧ tìȧ sùȧ maŋ mùȧŋ, <hesitation> maŋ mùȧŋ kui mȧŋ è yȧìŋ tiiye, mìŋ naŋ kɔ̀ mìŋ naŋ kui jeè mìŋ naŋ gè bɔwɔ, maŋ kɔ̀ yɛ̀ɛ maŋ gè bɔwɔ, dùùm mɔɛ kuwo yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ jaȧ ɓùlȧ maŋ di, taìŋ nii sùȧ ngèè kèɛ̀ yèwaȧ lii kenaŋ, è kɔ̀à nanɛ̀iŋ bà yaȧ yèwȧ sùȧ, ȧŋ woȧ nȧaŋ nyȧȧŋ jɔùŋ jɔa nyȧŋ kȧwiìŋ nȧaŋ yɛi, ɔ̀ɔ̀ ɗɔɔ gbee lɛɛ̀ e ka, è kɔ̀ȧ, kenȧŋ è yaȧ kɔɔyɛ e gè bɔwɔ, miȧŋ ngèè mìŋ jaa yɛi maŋ gè bɔwɔ, mìŋ naŋ gè bɔwɔ, mìŋ gè bɔwɔ yèè maŋ yɛ̀mɛ̀ miȧŋ bi diɛŋ, maŋ yèwè dìì, miŋ gò dè fàìŋ nyùùŋ mȧŋjɛ̀wɛ, wo jɔùŋ gòim kùwȧ ɓɛ̀ fanɔɔŋ noo